د ناڅاپي مېلې د پلان جوړولو لپاره، لومړی باید د مېلې ځای او وخت ژر وټاکو، بیا د ګډونوالو لیست جوړو او اړتیاوې لکه خواړه، موسیقي، یا لوبې تنظیموو. په پای کې وسایل چمتو کوو او خپل ټاګل شوي ځای په لور حرکت کوو.